To gwamati jaɗaɗi siyasa ja daɗi yanwa abulum ɗaɗuma ma darhi ashiyi misinma irin nakun darhi khunu to nadu buwalum dubi ɗaɗuma darhi dubuwai makarantu dubi ɗumau a sultan du tsatsiyama riji yayi du buwaai aku dubi zau to midu ɗo dikaya ka piyatu fa tana fiya bahu yukweki fiya naya ku gal ata tiyafu to madura wan ka piyata giwiham ramawan ka piyatu a zayama su vuwagwa hiɗe daraja sosai midu kumata dikaya piyati ɗeza.